To mi hawta e kompyuta an e printa, arande mi wadda e kompyuta an, mi resa ɗum, mi wadda printa, mi resa ɗum, mi hocca kebul, mi hawta ɗum, ɗum fumaaji ɗiɗum, nden mbo mi kunnoo kompyuta an, mi yahas. mi natta, mi natta, mi natta printas, mi raara innde printa ɗum, mi waɗa saacin mayre, nden mbo mi waɗa connecting, mi waɗa connecting nder kompyuta ɗum, mi kunnoo printa ɗum, mi fuɗɗa printing.